K'uxum je' jenaj ejenaj chaj jenaj este jenaj q'ajas je'tii la mahk'uy ja'ar je' k'uxum jenaj moloj suq nila' nik'uxum ruu' juntz'ip sa pix o y ruu' jenaj sa iik suq nila' nik'ux han si wula pach ke ka'ram ke kee suu' la sa k'uxb'al laa' suq riwii' nik'ar nii nik'ux ruu' sak'uxb'al ruu' jenaj sa maloj